زما د خوښې وړ دنده دا ده چې خلکو ته معلومات ورکړم، د هغوی پوښتنو ته دقیق، ژور او ګټور ځوابونه وړاندې کړم. او د زده کړې، فکر کولو او تخلیق لپاره اسانتیا برابره کړم. او مرسته وکړم د خلکو سره.